أحس التنوع الموسيقي جد جد مهم، <hesitation> بيخلي النفس <hesitation> تسمع أي شي، و أي شخص يقدر يسمع كل أنواع الأغاني، كل أنواع الموسيقى، ممكن أسمع بأوقات الاسترخاء موسيقى الروك، أو ممكن أسمع بأوقات -ال- الحفلات موسيقى البوب موسيقى-ال- <hesitation> موسيقى البوب، والكلاسيك.